Dita coscì, a l'é unna domanda ch'a no gh'à guæi de senso, perché unna politica preventiva sensa atro attributo, sensa atra specificaçion, porrieiva ëse de tutto. Pöi se se intende politica preventiva de mette in prexon de gente sensa preuve, no...